کیٛاہ ژٕ ہٮ۪کہٕ مےٚ برازیل کِس ثقافتَس مُتلِق کینٛہہ ؤنِتھ؟ برازیلٕچ ثقافت چِھ مقٲمی ہندوستانین، افریقی تہٕ پرتگالیو سٕتۍ متٲثر، یتھ منز پرتگالی ساروی کھوتہٕ زیادٕ غٲلب چِھ۔ ساروٕے کھۄتہٕ مشہوٗر ایونٹ چھُ ریو ڈی جنیروُک کارنیوال، یَتھ منٛز واریاہ رنگ، موسیقی، پریڈ چھِ۔